Raha ny Japon ndraiky asiana resaky voalohany zareo mite- voalohany fiteninjareo japonais; dia avy akeo koa amin'ny resaka finoagna zareo anisany magnagna bodisme igny, dia ilay karate- karate maro karazagny any aminjareo no tompony, dia misy koa ny resaka lamoziky, ny dihy dia tegna hita mampalaza ny resaka <hesitation> firenena Japon zany amin'ny resaka infrastructure hoe fa- fandrafetagna ohatra hoe amin'ny alalana, amin'ny ala- tetezana reny zany hita oe raha vita amin'ny sima- amboarina amy cima regny zegny hita tegna magnavagnana anjareo any Japon.